Kwo bmi ha ye nazayi nsoho son yi una mtige ho to kpe gbagyi nbod yi kwa ga atakpe bma na nna sa aba an oshi nho bo yina zayi noza bo zhi hayi nwoi hota kpe oza pya ye nwo gn hoto kpe zapya ye nwo zhi so yeye kwo zhi obo manayi nu yeye kwo ho zhi obonu ge siye mika aba kpeyi n zeye gbi nma ba yi nwoi sai mika abye kpayi n mi ba yi nwoyin kwo nkni sayi na kwon n labmi nyipyi nu, nwesheyin nsukwoyin okpe zaye toho kpe zayen kwo bmi haye zayi osanu ha gye wo, kwo bmi hayi a yi osanu ha bwa wo ncheyi nmbayi she hoye nwoyi lonu nho yeye nhoye nwoye kwo balo na bye yi oho ye ye ko ho ye nwoye kwobo ga ho bomanayi kwo bo bmaho zhi nsu nkwoi to bma ho zhi kwo bma ha byi zhi zayi chei kwo to wu ge sai holo za kpeyenu zaye chei kwo tuge sai fe zhi obye gbayi hakanu Ho zhi haye zayi osanu ha ge za chei nha bwa sa haye zaye nsayi ntige zaye che zhi kwo bma yi zhi nwo za yi che zhi hash aba hoto taba hosi zaye che zhi kwalo zayi na bayi, zayi che zhi kwa ga za yan n ho tobo nkwu wye tutun nge ho ba mi ha bwan zaye che kwo zhi kwo si aba ga nho tobo n bugba dna nge hoba sin zayi che zhi kwa si ho na bayi, zayi che kwo to zhibo nu ge sa ho aba kpe banza gbmi za yi chie kwo to zhi obonu ge oza bma bma yi kwo to za bma bmayi abanu ha gye za gyn habanu ha kpe zaye ha yi wo gyn nnabayi nnabayi ya bwa abe gyi na jeyi nnabayi ya zaza naje yi ndagbma oyan nshe kwoyi nwa zhi yifi nwo bwa agbmada yi sanu yi be yenajeyi omido miye maga ho ge nho be ye nho zado yi labugba da ha ye nwoye dedeyi toge ho ba hota yewo ge hota kpewo yelon toga wo zhi zhi be benu ho ta ye nwoi Ye nho za do yi ntukwo tu nsabo ya nho zado yi ntukwo tu nhabi bo ye nho za do yi ntukwo tu nhaya we bo nhoye nha zadoyi nnayi nsa wobo bma ha zado zhi nsa wo bo bma ha bi zhi nsu wo ba ha yawi zhi, za yi che kwo to zhi bo hyi hyi nu kwoto zhi bo shi shi nu ga sai ho kpe ze haya ha ye nwo zaye che kwo zhi bomanayi nu nmaba chenu zhi miga yiye nnaje nnyaye na zai kwo ba bmayi zhi yeye kwo do yahoya ho yi yey kwo do yage, yeye kwo do abo muwa be gelo nho to bo yeye dna na tasu kwo da nzhi ozhi n kwo bo gyn to kwo ye nnazai kwo ta mwa ozhi kwo bo gyn tokwo ye nazai kwo zhi kwa shi shi hoto zhi ha bhagye ozhi kwo sha lo nabye yi ato zhi how ozhi yiye ama ozhi kwo boye nazaye okwo ye zhi kwa lo na bu gyi okwoye zhi kwala pata kwo zhi kwa mwa azhi beyi zhi babe ozhi yi nkwonu ozhi hagy azhibe yi ba loko, kwo n fuwa be gyn azalo ba kuya yeyelo nfuwa yi kwo nu yeye lo naza yi aba n hagye azhi a masan yeye kwolo ba aban yeye toyin oba gye azhi achibu nu aba nyeye to yin bachi na bwa nachi asama to lolo naba yin yaye kwo zhi bo manayi nu nye ba ye naje.